Lewru Apuriilu, lewru seeɗto wonɗon, lewru nguleenga ɗon tawataa nguleenga ngan ba e nge seppee. Fiiji ɗi nyaaɗa, naange e njoornaa, nden a taway nguleenga ngan e nga wuli sanne. Lewru Apiriilu wonɗon, lewru seeɗto. To njahu... njahu-ɗaa fuu a taway naange ngen taar walaa ko suri-nge. Ɗon kadi duule fuɗɗata timmoode lewru ndun.